Ni̱bi̱ di̱ maa yu̱m bi ke̱e̱di̱, so̱ wo̱m mi̱ to̱b maaki̱n nyine shel dangme̱ bwangke̱l nye̱ boko a tɪye̱ bu̱ti̱ e̱ kiyekel kekkedek le ti̱ye̱ bu̱lle̱ nye̱?, di̱ shi̱ bi ke̱e̱di̱ she̱. Ko̱ nangwu̱ nang Maryamu nkiye cindi e̱, so̱ laba laba ndaku̱m she̱l dangme̱ nyo̱k yatti̱ she̱, ko̱ ndekkel bo̱l batta so̱ shi̱ tur yatti̱l she̱ ko̱ nye̱ yatti̱ na me̱ne̱ki̱n mu̱ kuwo she̱l dangme̱ mangke̱ di̱ bwang boko a sang laba laba, Laba laba na li̱ye̱ki̱n. A dure nangshi̱ we̱na bi ko̱lto̱ bi shi̱i̱r nai̱ wu̱ she̱l dangme̱ diyen kiyen le̱ kekkedek le̱ ti̱ye̱ bu̱lle̱ nye̱. Din she̱l dangme̱ ntu̱u̱ na mu̱ di̱ ka daku̱m di̱ yang muukel ti̱ƴe̱ bulle̱ mo̱, nyi̱ƴe̱n kekkedek le̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱, nyi̱ƴe̱n tu̱u̱m, rii nyi̱ƴe̱n tu̱u̱m a ti̱ƴe̱ bu̱ti̱, nyi̱ye̱n kwaan, sottunum kwaan ne̱ nunge̱, na kar kwaan ne̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ mu̱ wu̱ mu̱ yang mwịi̱ maa naki̱n ne̱. Fono she̱l dangme̱ she̱ maa ka daku̱mke̱l, she̱l dangme̱ nangshi̱ nyi̱ na she̱l dangme̱ fiiso di̱ maa bi ko̱mbu̱r, fiiso mmaa bi̱raab na di̱ mu̱rti̱n na be̱e̱bi̱ shi̱ di̱ maa bi̱nnu̱ng, we̱na mwi̱ye̱, we̱na she̱l dangme̱ muukel ti̱ye̱ bu̱ti̱ e̱, we̱na she̱l dangme̱ nyi̱ye̱ke̱l kwaan e̱. We̱na she̱l dangme̱ ke̱ri̱ng di̱re̱ a- a boko, wena she̱l dangme̱ lo̱b sottuke le̱ kwaan ne̱ nunge na bu ti̱ƴe̱ bu̱ti̱ e̱. wo̱ro̱ di̱ shɪ she̱l dangme̱ fiiso bi̱nnu̱ng ko̱dṵ mu̱ yang daku̱m she̱l dangme̱ di̱, di̱ nta she̱l dangme̱ wo̱ro̱ kar bo̱nashe̱ ka bwi̱i̱r bwi̱i̱r nyine nyine di̱ mu̱ mu̱r bi̱ ko̱bbino shii bi̱raab o. Din she̱l dangme̱ le̱ nyi̱ye̱ kwaan, she̱l dangme̱ le̱ muukel ti̱ye̱ bu̱ti̱ na she̱l dangme̱ le̱ sottukel kekkedek le̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱. Kar ko̱du̱ mu̱ yang daku̱m she̱l dangme̱ na mu̱ mu̱r bu̱ she̱l dangme̱ bi̱raab o̱ di̱, mangke̱ mu̱ di̱ faa li̱i̱r a kam she̱l dangme̱ mu̱ yang daku̱m she̱ wo̱ro̱ din. Nnung so̱ na mu̱ yang daku̱m she̱l dangme̱ nta nƴi̱ daku̱m she̱l dangme̱ wo̱ro̱ fiiso bi̱raab o̱ mu̱ mu̱r, a dure faake̱l kar tu̱u̱ ti̱ƴe̱ bu̱ti̱ lam shi̱ we̱l kekkedek le̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ e̱. Na mu̱ di̱ di̱b din a kam le̱ shiye mu̱ daku̱m bu̱ di̱, cum cum cire she̱ di̱ shi̱ mangke̱ mu̱ faa kati̱n katu̱m a kam ne̱ tu̱u̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ lam shi̱ e̱ na mu̱ bun we̱l kwaan ne̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ di̱, mu̱ man ka daku̱mke̱l le̱ we̱l muu ti̱ye̱ bu̱ti̱ na we̱l sottu tṵṵm di̱, tṵṵm di̱ yang bi̱yo̱ko̱ to̱k ti̱ye̱ buti̱l mo̱ yang a muukin, mu̱ yang bwangki̱n mangke̱ na kwaan, mu̱ kuwo mu̱ di̱i faa kati̱m kwaan. Bo̱ du̱rshi̱n, na wu̱tu̱b yur na yur e̱ ko̱du̱ wu̱ndi̱re̱ di̱ maa yur e̱ di̱, te̱re̱ wu̱ nkun a te̱re̱ din yang a te̱re̱ bi̱raab e̱, a ko̱du̱ wo̱ro̱ wu̱ndi̱re̱ lam shi̱ daku̱m she̱l dangme̱ dangme̱ wu̱ yang muukel bu̱ti̱ e̱, atti̱n na shi̱ na bwi̱ye̱ she̱ ko̱du̱ wo̱ro̱ di̱ lamke̱l le̱ muukin, wu̱ro̱ she̱ we̱ lam ti̱ye̱ bu̱lle̱ she̱ muu bu̱ti̱, ko̱ lo̱b bwi̱ƴe̱ wu a kam yatti̱ she̱ lam muu bu̱ti̱ ko̱du̱ wu̱ndi̱re̱ di̱ bul te̱re̱ bi̱nnaar yang bi̱nnu̱ng yang burkuun di̱, di̱ lamke̱l le̱ she̱l dangme̱ le̱ ke̱re̱ne̱ we̱l le̱ boko na sotti tṵṵm na kekkedek le̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱. Ko̱du̱ wu̱ndi̱re̱ di̱ bul a te̱re̱l burbeer yang a te̱re̱l di̱ farfada na te̱re̱l tirkamo di̱, ko̱du̱ wu̱ro̱ wo̱ro̱ di̱ lamke̱l le̱ she̱l dangme̱ wu̱ yang, yang daku̱m she̱l dangme̱ we̱l nyi̱ye̱ kwaan yo̱kmi̱n ti̱bshe̱ she̱l dangme̱ she̱ kar. Bo̱ne̱ she ka yang daku̱m wu̱ ko̱nu̱n yo̱kmi̱n ti̱bshe̱ di̱ di̱ ta dole daku̱m kar re̱ shiye fo̱no̱ wu̱ yang yo̱k nai̱ e̱ di̱ shi̱ wu̱ mi̱ dokum na ko̱du̱ suu shi̱ne̱ lam bu̱ti̱ e̱. Naal le̱ dakumkel she̱l dangme̱ we̱l le̱ nyi̱ye̱ kwaan a te̱re̱l burbeer yaata te̱re̱l farfada na tirkamo di̱ shi̱, a suu ko̱du̱, wu̱ro̱ she̱ di̱ kanti̱ke̱l le̱ bidi. Bidi mwi̱i̱ mwi̱i̱ bi̱yo̱ko̱ a te̱re̱ burbeer, bidi mwi̱i mwi̱i̱ bi̱yo̱ko̱ a te̱re̱n tirkamo na wu̱ro̱ wo̱ro̱ mangke̱ faa she̱l dangme̱ we̱l nyi̱ye̱ kwaan di̱ mu̱ kuwo a ko̱du̱ di̱ bi̱yo̱ a bidi e̱ di̱ yang faake̱l li̱i̱r ma faa kwaan ne̱ fe̱nti̱ki̱n di̱ bwi̱ye̱ cero mo̱ de̱. Mu̱ kuwo na shi̱ na bwi̱ye̱ she̱ kekkedek le̱ ti̱ye̱ bu̱lle̱ shiye mangke di̱ ndi a kam ne̱ kubine na ni̱bi̱ mmaa bu̱ ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ yang bwang she̱l yi̱karki̱n fe̱ffe di̱ to̱o̱ ni̱bi̱ bun bu wu̱re̱ she̱, ni̱bi̱ buntin bwi̱ye̱ she̱. Mu̱ kuwoo di̱ shi̱ ta daku̱m she̱l dangme̱ ko̱ro̱ nangwu̱ mi̱ dokum de̱ na ko̱du̱l shiye. Lo̱b na mu̱n sabu̱ti̱ di̱ a dakum she̱l dangme̱ wani̱ kiyekel ti̱ye̱ bu̱lle̱ nye̱, we̱na ke̱e̱shi̱ boko na mu̱na ti̱bshe̱ boko di̱ ma mu̱ daku̱m ti̱bshe̱ she̱l dangme̱ nang nu̱bu̱ na boko le̱ sugar ma mu̱ daku̱m she̱l dangme̱ na sugar a kam shi̱ e̱ boneshe̱ boko sugar fiiso rab; we̱na wu̱ Battile nyal shi̱ so̱ diabetes insipidus, we̱na wu̱ Battile nyal shi̱ so̱ diabetes millites. To̱o̱ a kam ne̱ shiye shii rab ko̱ we̱na wu̱ nkati̱ sugar she, wani̱ kati̱ki̱n a ti̱ye̱ bu̱ti̱ to̱o̱ dukum boko wo̱ro̱ na di̱ kuno di wolsho mu̱ yang lam shi̱ bwe̱ndi̱ tu̱u̱ dik- dik e̱ a mun e̱ kaa sugar she̱ di̱ mu̱ noo shi̱ di̱ yang kunkel le̱ sugar mo̱ bi̱i̱le̱ mu̱ kuwo ma mu̱ faa li̱i̱r mu̱ kuwo ti̱ye̱ bu̱ti̱ di̱ ma kusam. We̱na wu̱ lo̱b sugar she̱ cukkin ne̱ wolsho na di̱ kuno di̱ wolsho lamshi̱ mu̱ faa nli̱fara wu̱ kurnum di̱ <hesitation> reke sugar wu̱ a kam ti̱y̱e̱ bu̱lle̱ mo̱ di̱ cu di̱ mu̱ faam kekkedek e̱, to̱o̱ na mu̱ bwang bu̱ fang yaakel me̱ccẹ na kana di̱.